अगर में बिदेश में खो जाता। तो में वहाँ से अगर कोई मुझे मिलता तो में उस्से पूछता कि अपने देश का रास्ता।